<hesitation> פאלא בער'ס ביר'ס בער'ן האבן... צו קענען דורכלעבן די ווינטער האבן זיי צוויי.... זיי האבן זייער דיקע האר, זיי האבן צוויי <hesitation> שיכטן פון האר, זיי האבן אויך א דיקע שיכט פון פעט, - און זיי האלטן עס דורך זיי לייגן אוועק זייער פע- אין זייער קערפער און זיי נוצן עס פאר עסן פאר דורך די ווינטער.